Kua tëtä guasu Irlanda jeeva, jaenugavi ketï ndipo mbaeti aikua ketiko kua tëtäguaju, erei aendu <hesitation> imusika ipora yeye jaendipo jokua jae reta jeko, arakae, jukurai ndipo iyapirai retra, musika jare jokua <hesitation> ombopu retra trompeta ramiva, ipora yeye aesa jaeño jukurai se aesa irlandeses reta, kirai ndipo arakaeva, erei jae jokua esauka yandeva jare aikuagueva